Nana gabagaba da ako'ore ro'ava a'ana six oklok a'adina ako'ore ro'ava ara'asi ro'ava auna avavaia ro'ava, kedorona va boelana. Avasiaua ro'ava inoku ana'edo, agana ro'a robanai veida a'ago ro'ava agana ro'ava robanai e'u kabesida arainida ro'a. Arainda noku ro'ava anai a'ero ro'ava agana ro'ava kaparana kaivananai niuda akau ro'ava. Agogo ro'ava niuda a'aenanai kaka a'abi ro'ava inoku amai ro'ava agana ro'ava makedina abunanai a'aenanai niuda aina ro'ava inoku egana agona vedio a'anai a'ero ro'ava rumanai a niuvago, a niu vago'u ro'ava, niuda aogo ro'ava agana ro'ava agana ro'ava pusena aonanai akore ro'ava inoku agana agana ro'ava kabesida arainda roa'ava, aero va'iro ro'ava rumanai. A’anana ai naida sibomai vina asi, kau babaga da asida bicos a’anana ai eu viusa da maka maka da, ai va’abia ai kauda boudadai kaiaro dadai vainu inu, vaka ku ani, a’ua’na, ada uda, bou dada kaiaroda dai vaku kani, va inu inu, a’ada da da eda na, da eda bisi, a’adada, geisaku anana, ai a’abia, ai nana ai erua, ai e’u agena ai erua, eu agona agona aonanai a’ada bouda a’dada, vugana no varu’au, ra’auna kapea isa ra’au, vega vega na, ai eabia va a’anamna, ai vegana isai ragea nai isa mia. A'a boroma e gavaka a'ana io'onanai iganaro'ava o vigai viga viga veida gavagava vivanairida vigana popapoada babedadau ko etlis igana ro'ava a'ana a'a gavana veana a'ana iakuna ro'ava da egana ro'ava. Iakuna imai ro'ava a'anai vanua boubouka viukunia isa'i emai opena naida diaonada kaivadada emai opena a'anai a'adina ikaro'ava. Urameda boudadai iava kapea ro'ava ipaura e ro'ava inoku vigana viveakau e a'adina imai ro'ava a'anai ikoreda ro'ava iva'au va'au ro'ava kauda kaka e a'adina vivenda rumada kaka inokai ia'da a'anai gerasimai ro'ava. Moni e gavaka ko a'ana isa'i emai ragae na vanuada kaudada abadadai iva isada ro'a. Ounanai emai va'isida ero ema kamasia gebagabanai eda no'a a'ana eda rutin na eda ko'ore eda gana eda veida edakau eda vei'ago paninai eda mai, eda gaegae rumanai eda eda na'edo ero eda gana roba e ruma saidinai ge aoao ro'ava gevavaida ro'ava. Sina'aira ero iada. Eda miano agoda vaida a'anai geura ro'ava edaga eu agenai eda guruguru e a'adina. Igana ai emai veina eu agena isai emai guruna abunana. Igana iguru ro'a urame da osida, vaisi da gubuna ru'ada, gava ru'ada, gavada boudadai a'ana ai a'aenanai ivavai ro'ava. Emai. emai ragaena boubou ka vanuada urame dada, vaisi dada abadadai, egana eu agena ega gaeaona diaona. Ie'inana a'ana e'u vanuana avararoa va ko ai tenkiu.